अगर हमते लगन की हमा भोत ज़रूरी काम ची किलेकी आजकल टेक्नोलॉजी जमानु ची बिना टेक्नोलॉजी कुछ नी ची पर उ सिर्फ आपा कमाते यूज़ करन वेगु मिसयूज नि कन भई जन हहम गेम खेलना ची बच्चा आजकल सारा दिन गेम खेना पिक्चर देखणा छिन गाणा सुणना छिन इन सबसे बाहर हमुन निकन सिर्फ हमुन आपा ऑफिसियल कामोते वेगु यूज़ कन अर आपा भोत ज़रूरी कामते वेगु यूज़ कन बस।